<hesitation> Nokwar asɛm nye dɛ mennyɛ "ice cream" da. Ɔyɛ adze a mennhyɛ da mmpɛ ntsi no ɔwɔ mu aaa, bi wɔ hɔ mpo a afe na minndzii bi, ɔwɔ mu aaa na medzi kor bi. Ne dɛm ntsi opuhenee me da mpo dɛ monsua mbrɛ wosi wɔyɛ no. Ndzɛma a wɔdze yɛ "ice cream" munnhu, mara minnyim mpo. Ntsi amaa na ebi a m'adwen aba do a naaso "ice cream " paa dze ɔnnyɛ adze a mereka a ,dɛ mankasa mereyɛ a motum mayɛ osiandɛ ɔnnyɛ adze a mepɛ.